والله والله لو عندي قدرة على الطيران كان كل شيء مميز مرة بأدر أروح أي مكان بسرعة أشوف العالم من فوق كمان بحس بالحرية ما بحتاج لزحمة ما بحتاج لكل هذا بلف العالم كله.